Lie roron likotega poum i han. Haheis poum tar. tanian likotoma, li likotoma tsi tsi tetenei koru. tsi poum ats tetenei koru eni e pan e pan nama mena pikana me posena tohit a poum. tara tohit a poum eni. a topisa tahol na tohats a tson. Poum a tson alam e nguemen hiolo na poum a tahol alam e nguemen a soki. Kanama nona tsi heis poum tar e pan hamanasa tala nama ba lie ruto talega berebana te simuku neru simuku omi ma pakoko ria poum i iahana han. lie takeg. iena ngatsegu marmar me saka hahise gen a man makum te kam mia lam a panna tsi makum saka hahisegi lia u marmar me hahongo regia mats poum tar i yogana. Mats poum tar e ka talari ahanu marmar. pan rima. lahisa hiole posasa kopis lel talarima. heis poum tar e pan soksokuna. i iahana nona banis. lie kamega ats mun toulana tahol nats mun toulana pien tson. mamana bongbong mar hatuts mera ya nori a mats poum. poata las te sakeria belu tara bongbong. Norie ate sil sokueier a puatan nou. saka len nowa belu tara soasa ate silera puatan nou tara bongbong. suasa na lahi. Ats belu eni e hate raneien a puatan nou. Puata te lanama katun bate la nama temi tuol nei harerehehi mi tarer te mar ka war a mats poum tar. e tareren bete salar. taraha lie likoto megia poum taranaha a poum a tua mar ken ka te lue riara a hitaguhu tara han. Are kara ats ruen moni ma antuna nei ha. ha. Are lura ats none tara mats kate heis ia reri ra iahana han. Poum tar ipanima. atein tara marei taleina galapien tar i mar tarau ime tarahan mamanu lan a nori te kuir. hihanou wer. te hala meneri ats ramun. Puata te lama tana katun batemi kunou. ma napine hengo hasiri. Ats poum nonei ti heis tutun korui. ats tamar. poum eron lama batemi opuna puata ti halakaseien bete lana. ti popo hoboton tua ia lam. man hahinar. man toular. a poum eni e lani tara man luma hoboton tua taren. Ase hahotu hanigan tuana man luma batena lanama kopisin tua pouts has nama te ka mia lam. Ke lahi nou. lie rangata gou. norie hateir ela uelala tere keli kapon na turu hatutubune reka. Hakopis pouts nama romana mi tukuna. Tukuno e lanama mi asa nitua na tara man mou. asanena oulnen tara man mou lie atei poniga e ngilina lo mas ranga mi tanen na bongbong tsia tsi naha ba none te opu ha nigana. Mamanu lan lie hatei rega galapien muatu nalei esi tena lanama batemi katobe noui lua mats tokui tegi likoto menai ra kate lue rira ats tabubun raku. Sa tokui te likoto merira nona mats ka reka nonei tena hole rouira mats ha tena hatakei hanige rumeira luma. a skul fee naha sahaka te nitena moni tara puata telaneni. Panaka kapan koru ti mar likoto mei lia nona poum aliu ruto marei i iahana han has a poum apanaka tara culture. ga poum lasi teron lu poutsinu life tara katun. puata te siki hohomi koru nen meresin ema nap nei. man tana man herbs ema antuei noni. ga nonei puku ats keni tena sakahis enama romana u niomi tere site kana te sagohona non tora puatats poum puku lahas. Nonei a mats poum tar telana tara puateni ats han teka gialia mualen ba ta katun ta para go heisi nonats ken keni galia hamanasa te boss meg teka meg a heis poum tara puateni ba posa te kato leneien eni. ka te haniga tala merilia nonats bun han. hahuolina nona poum tara mats hiolo turuposa tutun e posapouts len tala balia te mola hahotu taleguma han. tuatua lumanen tarats bun han teka gilia le mola hahotu talegen a poum. Eni tarats poata puku len eni a poum e rerin posa ponina. te rerin posa nen. posalel nou balia te mola ha tupu patu talareg eresi ti malu nuai ba lam hoboto te heise mouen ba lam te hia pakpakoko has nem te likoto meria ke ni iahana han taraha poata telanama puata tara moni ga nonei puku has ats tuats kenka tara sait tara econommy i bougainville. nonei puku